Amitwogik chachame ko kipsyongik, ak chego. Chego ko chego ko chego ko ngopit chego, ilue chegoo ikase ile kosein kio yani ilur chego ikose kokaeg fresh porta. Korok kotaretin akot ichopee chaik amu pitu chechotok, iyoe chaik akichop koek mursik. akeyoen chaik. Ko nginyoin kipsyongik ko psyongik kekole kipsyongik ko kolet kekole once kongekol kipsyongik, ko pyongii komatinyei karama kisyongik gee go negageges keamei imuch inde agot geut ilechi iam iwe iyee bek agiwechigei agigase borto megose gomnyan ago megase giy age tugul. go anan gechul. Musarek. ngechul musarek igase ile ngii eeeh musarek igase ile gimen musarek amu nee, amu gimen iwendi geny agot ya geumian inguny igase giy neiimin igase go ngieeh musarek goistoi choganet ago istoi giy agetugul ne mii borto, igase gogawek borto gorararanit amuu tugun chegaroron mmh.